Ün di eru ënsema a amis a fe 'na caminada, pöi suma fermase ënt ün post, a i era ün viöl, tacà al viöl a i era 'na müraiëtta faita cun le pere a sech e me amis al era li s'la müraiëtta e a ün certo punto lu vëdu ch'a va ëndarera e lu, casca giü ëndrinta a ün linsulé e lu vëdu pa pi